O ngyagɚngyarnda najaga naga ku chulndɚ manɚ ga? O ngya nda go ngya ana guvang yangya mani go ngya ana guvangha? Ndu aɗaɗi go kuna ngye ana dufu nɚ lɚrɚr hyel o taga dɚhɚ ngyagɚngyan kuma tsuu ada nagɚ nga glarɚnyanɚ nji ɚndara chul ndɚmangɚ wa na irin ngyagɚngyang nda go ngya nachangɚ o chabugadzu o iri mai nda go ai winda mɚn loa kristi maa ji ta gyetɚ tamngɚta ada ji nau ɗuwanda gɚrnyi o pama njiinda o gwaanyi aga tsa wa. Ngama shanguɗu karti tsaa nacha wa o mal nda jo ai o ngyagɚgyanyi a chabiyaɗɚ kɚrnyi aɗɚ babala ɚngɚ namɚn maatsuu, ngyagɚngya gɚmɚn ɚngwa ja chabiyadza aɗɚ babalu dɚhɚ mai nda go ai maja lɚrɚr hyel o caga ndɚr sɚ kar, nɚɚr mɚrsɚ tsaatsaa ga shangudɚ nda karti ngo nunago o ngyagɚngyangha, omai nda go mai o pama guuangha, o mɚlɚ gɚhi, o dɚhɚ lagu nda go nɚu maa hyel jo blabiyangha, ngama naga ndɚr eu ngya jam ga ana guvangha dɚhɚ ngya nda hyɚ ngya na ku vangha paa gɚ ngya jam na kurang wa naga njo hɚɗɚngha ndɚ plaa magɚ kur nda ɗa ndɚ plaa tsu adate da go gwaa guvangha ana ngya jam wa winda mɚn laa nji shi sɚya yesu, tɚl ngɚ ndɚndɚ a bayar na umurni ji shi sɚya yesu ji ki hukuntanyi a, ji tu aɗu akɚtɚ tamngɚla ga dɚhɚkura splaa kɚmɚn rayuwanyi a chabiyaɗɚ dzu aɗɚ babal najangɚ njo gwaa namɚn maa mɚna ngya jam. Ana guvanmɚn hyel maa jo nunamɚn o dɚkɚ anan da mɚno mai ngama mya namɚn ndɚr, njir ngya jam mɚn azɚnɗɚmɚn kristi naj ngɚ tɚl nɚ ngya jam nɚ dɚhɚ duniya namɚn maatsu mamɚn ngya jamu ja ngaɗɚ mɚsɚɗaggur namɚn, ngama mɚno dlɚdlɚba sɚnda jo mɚrnga najang a shilnamɚn ngya jam o ta duniya. O ta yi ma maga laa njo ngya jamu nachang tsaa namɚn, mago mai hyelngɚ tsaa naga ko maga matɚ kurɗa ngya jam ada hyelngɚ o chabiya dzu o nggagɚngyangha amma maɗɚ wurnda ɗa go laa rayuwa ndu ga bema ga bema go mai, ada go zɚndɚbiya ndara sɚrmingɚ go mɚrwa a charɗi angya jam ɗa tsakɚ wa, ya kristi maa tsu ada tsaa nagɚwa amma ɚngwa gaɗa tsaa na kristi, kristi maa jo ɗa tsaa ana naga ngya jam nda tsuu jo uya shili maa o dɚhɚ sɚnda go mɚra ko a ta duniya na bwabwatɚnɚ mɚno sa sakana angya jam da tsamɚn wa na, namɚn ngo o gwaaɗi angya jam ado tsamɚn wa afu dɚmɚn suna sɚsɚr duniya dlabu o tamɚn gagada naja o gwaaɗi a ngya jam da tsamɚn wa kristi o laa cha dɚhɚ sɚnda a ɗa ana namɚn naja tsu jo ndzamɚnga ɚngwamɚna tiwiagyaɗacha jo valamɚn jo nɚmɚn ngya jamu, ngama najangɚ tɚl nggya jamu paa mɚn ngya jam ana guvanmɚn ngya jam ana guvanmɚn wa hɚi gɚmɚn maa ada ɗa jam wa, mɚlɚm gɚmɚn ado ɗa jam wa, ki gɚmɚn ado ɗa jam wa, pamamɚn ga ngulishaa gɚmɚ ga mahii gɚmɚn ado ɗa jam wa gama ada mɚn uya ngya jam hyaɗa dza kristi wa. Matɚ kur nda ɗa ndu adagɚ uya ngya jam ngɚ hyaɗa tsa kristing wa dɚhɚ sɚnda go mɚra ada go uya ngya jam gwa wa ko bwanya go bwanya ana guvangha gɚr gɚ zɚndɚbuga iri bwanya nda go bwanya ma adawa nyu nda zunguɗɚ pamanyi ada nyo aya ngya jam wa amma dlɚdlɚbɚ nda mɚno gina dlɚdlɚbɗi tsa kristi najanga, go o mai nda ji mai go shawanyi nda ji ɗɚmtsi kwabɚmɚtlɚ inda mɚno laa iri ngya jamnda o pamanda naja gwaaɗi namɚn maa mamɚn biya, ma mɚno mai ga guvanmɚn hyel jo nunamɚn dɚhɚ sɚnda mɚno gwaa hyel jo nɚmɚn, jo ngya tsaa namɚn ngama mya ngya jamnde o chabiy dɚhɚgura sɚu nda o gwaaɗi njo zɚnbiya ɚnda namɚn ngulishaa hyel mɚnɚ njir lɚvɚr hyel tsuu, njinda o mɚr sɚnde hyel jo ngaɗɚ mɚsɚɗagɚni amma madɚ wur nda ɗɚngya jam ada ɗakɚ wa kullum ɗufua ga tsafatsafɚnyi ada go uya ngya jam wa hyel ma ado ngaɗɚ ntɚsɚɗaggur nagɚwa dɚhɚ sɚnda go mɚra ngya jam da gwa wa, ngama mga kullum huɗagɚ tlatlanyi kuma likatkat ma a narɗi ɚnda ɚngwa ga baa tliya huɗa gurang wa maɗɚ wurɗa huɗagɚ tlatlanyi yagɚ ngyar har pɚcha gwa tɚɗu aɗaɗi wi gɚtsiya guvang ndani najo gwaaɗɚja maja ngya jam ada chul jigadɚma najang maa ado shilo kramɚn wa ngama mya ngya jam nda a dluɗi ɗɚnmatsa kristi maja damɚn dluɗi tsa kristi wa najo gwaaɗi mɚno biya, mɚno biya jigadɚma pam pam pamu, nda o nda shi ina <hesitation> damuwa o pamamɚn ga guvanmɚn ngama my ada mɚn uya jam o pama mɚn wa. Aɗaɗi wi damɚn zɚndi nda Dɚhɚ bwabwaɗɚ nda ji sa a ketɚ tamngɚla aka dɚhɚ. gura sɚplaa gɚmɚn adaɗi wi baaɗanyi ngani ngama adamɚn mɚrtlɚr nɚwa ngya ya sɚmɚnagɚja gagada ngya jamno gwaaɗi nan sagana har mɚno uya mɚno dabɗɚkɚr wi nɚnnɚna ga tlɚmɚr hyel ja maaa biyama. Amma maɗɚnda ɗa anga jam dawa o nda gwaaɗɚ maa ada mɚno uya dabiya wi nɚnnɚ wa gama mya angya jam dawa amma mɚno gɚdi hyel ɚngwa ja agaba na ɚmɚn ngya jamu o dɚhɚ mai nda mɚno mai ma mɚn ngya jamo dɚhɚ sɚnda mɚno mɚrmaa hyel jo valamɚn madɚgur nda ɗa a ngya jam da tsamɚn wa naja no gwaaɗi mɚno sa bwabwatɚ no gwaaɗi mɚno sa bwabwatɚ sakana jiganya aɗaɗi valu o pamamɚn gagaɗa ngama ngyam da dzamɚn wa njivawawan nɚ hɚ gɚmɚn maa angya jamda dzamɚn kɚi nda wa mɚno jiganya aɗɚ kɚ randa mɚno laa wi nandangɚ o fu mɚno iri anul damuwa nɚ mɚn kwa saka nɚnnɚna tar ngya jam nga namɚnda o kina zɚndibiyo hyel nda a tu aka dɚhɚgura sɚplaa gɚmɚn- namɚnga aɗaɗi tsaatsaa nda njo kina mai kɚmɚn ja chabiyadza amma namɚngɚ njiinda kumo aɗaɗi njir shilna tar ngya jamu o pama guvanmɚn abarabar ngɚ njo nda dlɚdlɚbi ko kuwa njo nda nau zɚndɚlɚbɗiya ɚnda ngya jamnga dda tsamɚna amɚn na tɚn ngya jamnda a hɚɗɚ dɚhɚgura sɚplaa gɚmɚn kyatɚ tamngɚla ya ada mɚno dlɚdlɚbɗi sɚnda jo mɚr waya mi sagɚda kɚmɚn odniya nɚnna jo? Aɗaɗi kɚlnda mɚnongya ada ngya jam do pamamɚn ga guvanmɚn wa ya? Ada mɚno gwaa ɚngɚ jaɗa o pamamɚn wa amma dɚhɚ ngyandamɚno ngya ɚngwa mɚn nga jam ga zamɚn mɚn.